صفر پنځه لس پنځه لس شل پنځه ویشت دیرش پنځه دیرش څلویښت پنځه څلویښت پنځوس پنځه پنځوس شپیته پنځه شپیته اویا پنځه اویا اتیا